اختار انه اقرا كتاب لانه الكتاب بياخدني في عالم تاني. فانا بتخيل وبطلق العنان لخيالي وبكون انا والكتاب حرين اقدر اتخيل المشهد اقدر اتخيل السيناريو وما بين الابطال الحوار كيف يكون. يعني اختار ان الكتاب وغير كده بيكون في معلومات يعني يكون مفيد.